بكل تأكيد باش نكون دولفين, خاطر الدولفين ياسر محلاه, حسه أليف, ونزين عالآخر ياسر كيوت, و ياسر محب لل- لاللعب, واللهو, وقريب للعباد, إذاً أنا بطبيعتي إنسانا إجتماعيا, إذاً نتصور أقرب سمكة ليلي, باش تكون هيا دولفين.